I was I was lucky last month I was very lucky last month I woke up one morning come to my working place I see one man send me to go buy scratch card I buy his card I bring it he say wait for me I something for you and I was waiting surprisingly he give me gold chain he give me forty dollars and he ask me to get in his car and carry him halfway and we talk plenty things and he give me his call card when I come back home la day I was very very happy very happy because I was na expecting it in last month